د مخلوط کوونکو (میکسر) اصلي موخه دا ده چې بیلابیل غږیز (آډیو) سیګنالونه سره یوځای، تنظیم، او کنټرول کړي تر څو یو واضح، متوازن، او همغږی آډیو تولید شي.